<noise> amaeneo kondikindie une, <noise> kama pundilipwa apa isazi punditama apa isaizi! ndivona itofauti nakunyumba. Kunyumba, kilinamaeneo molosu, lakini sasa, kulinimilima, isidunda, isidunda witoka wimunu msusinyka musinyiha, <noise> lakini, uvundi kendie kunu amaeneo kako ndiuna kuli- kalitofauti nakunyumba, kuno kwanza kulitamabalale! kusila sinyiha <hesitation> halafu isemu imbaha, ukenda kwakutumila uvusafiiri imtuha, <noise> ndikendile mpaka apilinga panjini pale napene ndenamazingira akapala maeneo kapala manonu, sio sawa nakunyumba. <noise> Halafu kulinamaeneo kutokendie patanangozi pale napene ndiuna tofauti nakunyumba, <noise> kulimaeneo kutulindia kumbombo <noise> nakene amazingira gala ndio kalipembeni! kaliniui kumisitu. Lakini, kulinamahali patulia hakuna makelele kukoni kala. <noise>